கருப்பு நீலம் நிறத்தைப் பற்றிய படிமங்களைச் சிந்தித்துப் பார்க்கும் போது, அது அமைதி, ஆழம், நம்பிக்கை, விவேகத்தை பிரதிபலிக்கும் நிறம் என நினைக்கின்றேன். இது பொதுவாக இரவு, கடல் அல்லது வானின் ஆழமான பகுதியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். கருப்பு நீலம் இயற்கையின் அமைதியான, பசுமையான நிலையைத் தருகிறது, மேலும் அது நம்பிக்கை, திட்டமிடல் மற்றும் தெளிவான நினைவுகளை உண்டாக்குகிறது. இதன் மூலம் ஒருவேளை சிந்தனையின் ஆழம், புகழின் நிலைத்தன்மை மற்றும் அடையாளம், அல்லது தனிமையின் அமைதி போன்ற எண்ணங்கள் வரலாம்.